Ai ara-dalàna aby Io, misy zô olona de ma mitandena vorogna andragno, de tsy misy magnarakaraka aby anô aminigny, hoe arahirahina fanjakana anô aminigny de aha fa anô tompontragno mi zany hoe misafidy hoe a Zao itandena biby, ohatra zô Martin Io zô de karazagna biby tandenan'olona andragno.